Tyondo na achamei ochei ko teta, teta ko pa kamanut ochei eng' chitikul amu ikachini chii tukuk che chang, ko ane achame teta amu konan cheko, kiit netai, ko chechu apasihen eng oratinwek che- che- che chaang ochei, cheko aaldai anyoruchikei rapishek, cheko kelue sikenyorun sikenyorun kimnatet eng porwek chook, cheko kokeny aa komuuch a- a kochi apcheita akot akochi piich ap kokwet chekimeng'tosi tukul, ko teta kokonan kotareton kapsa yekakona cheko, kokeny, ko teta, ko muuch ko- ko koyakarii, korie teta sikonyor ko- ko- konaii, kokonan kokonan- kokonan iin moita moita moita kanetu moe a- aariip kotuka kokoeek sere, kokakochang'a kakochang'a tukchu koteta achame kapisa aku kiy nemaisum maisumbwani chii tyonyi amu muuch iraat kwakeet polepole inekei akoi ako kopiyo anyakachi peek, teta komalapati, teta ko tyony ne sischini kei, akomatindoi ng'al chechang, ako mamache olekindet ochei sikwam, muuch iratchi ra yu, iratchi inaktaeen pole inaktaeen sikoam sikwaam akoi kopiyo, ana atilchi susweek ii, komaisumbwana napatilchi suswek aitu nyapai, ko piyo, ko teta ko tyondo ne achame ochei eng' sapee nyu.